Otuiye yée ri kɨ kɨ oturu yáa wɛɛ nyuŋkpǝ e le ri yɨ a la lɛ wǝ́ e le sii nyuŋkpǝ wǝ́ e le pe yi o loh wuru kpɨ anyɩŋ wɨ láa lɔ suuu. Ǝfɨcamɨkǝ gɩtiarɨsa, vǝ́nɨŋ gɩtia toŋ gɩtiakookoorǝ lo ru mɨŋkɨsa wǝ́ laǝ cɩɩnɩ rɨ wǝ́ o lo wo. lo wo. lo wo lo wo a la lɛɛ kpǝŋmʊ wǝ́ a la lɛɛ wǝ́ a la lɔ lö nyuŋkpǝ ǝ lǝ fɨ e le cii, ho, e le pe yi o loh wuru nyuŋkpɨwe áa nyɩŋ wɨ láa wɛɛ suuu; gɩtiarǝ ɖáa wɛɛ nyuŋkpǝ. Kaa kǝ́ mɨŋ wɨtukpɨsa, wɨtucɩɩnɩkpoo, wɨtuyokpooo, wɨtutoŋkpooo, wǝ́ lo wo ala lɛɛ, wǝ́ e lee ci ko, a laa ko a ka wɛɛ lö nyuŋkpǝ, nyuŋkpǝ wɨ láa wɛɛ lǝ̈. Sirtuu vǝ́nɨ mɨ a la ka kpɛɛ e le yi, paa o wolu gɩtiarǝ a kpɛlɩ iiniuluuu wɨ laaaa wɛɛɛɛɛ wɨ láa wɛɛ nyuŋkpɨsa suuuu. Wǝ́ ǝfɨcamɨkǝ mɨŋ gɩcaakpaarǝ, fɨ kʊla mɨɨɨ wutukpaakpǝ mɨŋkǝ́ wɨtukpǝ wɨ lo ruu nya nyáa fa nyɨ ŋ pǝ nyarʊʊ nyǝh pǝ nɨ pe yee paŋpaa, le gbɨwe wɨ faa mwɛ, wɨ faa kpaa wesewese gbɨwe wɨ la mwɛɛrɩ wɨ lo kuru wǝ́ a la cɩɩnɩ kpɨlo wɨtukpǝ, wǝ́ ǝ lǝ fɨ gɩciaarǝsa a la kʊla a la cɩɩnɩ wɨtukpǝ mɨ gɩcaarǝ, hɨɨɨɨŋ! wǝ́ o lo wo, wɨ lóo po owo oo wɨ láa raŋ oo! wǝ́ vǝ́nɨŋ o lo wo yɨ a la lɛɛ. e lee ci kɨ a sɔɔ etii o poo ko a ka wɛɛ lö nyuŋkpǝ! Amaa e lee ci kɨ o ko a ka sʊʊ akpɛɛ, a laa wɛɛ nyuŋkpǝ kɨ o mɨ ko a ka kpɛɛ. Vǝ́nɨŋ a la pa cɩɩlɩ a la saanɨ wǝ́ a la wɛɛlɩ mɨ lä kɛɛ we, Ɨŋŋ lɔ kutu kutu kutu kutu kutu, wǝ́ wɨ la kaalɨ wǝ́ a lah wɛɛlɩ mɨ nyɩmaasɩɩ ŋlǝ̈ŋlǝ̈ kʊraa ée mɨ ciu kʊraa lö nyuŋkpǝ ya láa wɛɛ. Kɨto ŋyɨ otuisa kɨtɨŋkǝ yáa wɛɛ onyuŋyǝǝǝ. Kɨto vǝ́nɨŋ mɨŋ yo wo yo wo ŋyɨ otuisa ya lɛɛ wɔɔ, wɨ kaamɨ kɨ la mɨ wɛɛ lǒ onyuiŋ kɨ a paa pa sɔɔ tii kɨ nyuŋkpǝ wɨ paa wʊ ŋ wɛɛ lǝ̈. Keeri rɨŋ keeri e lée ri rɨ vǝ́nɨŋ o lo ko e leh ri wɨ a lah lɛɛ wɨ lah wɛɛ nyuŋkpǝ. Paa wɔɔ, gɨtʊwaarǝ jɩcɩɩnɩroo dɨtoŋɖoo wɨtukpǝ wɨcɩcɩɩnɩkpooo wɨyuyokpooo, yoo, yɨŋkpɛ yǝ́ǝ tɨ yɨ ŋ wɛɛ nyuŋkpǝ wɨ ŋ teeri. Kɨto vǝ́nɨŋ mɨŋ ye ri ya lɛɛ wɔɔ, yóo koru awɛɛ lǒ onyuŋyǝ. Kɨ le ci a ka kpɛɛ amaa kɨ le ci asɔɔ le tii oo.